اسمعني, حاجا ننصحك بيها, هوا انك دوم ما تقوم من النوم, تنظم الفرشة متاعك, وترقحه, وحاول انت يومياً اعمل عالاقل ربيع ساعة, نص ساعا, لم فيها الدار, واطوي فيها حواجك, ورقح كل شي, وحاجا استعملتها رجعها لمكانها, متقعدش تلوش عليها